қазақстанда қалмады да қыздар нормальный
уже приходится бабки есть же солай
менімен шетелге демалуға барған қызға жиырма мың доллар беремін
бұл баланың түріне қарап мен мен бұл кісіні апаратын сияқтымын бұл мені емес
жас жігіт ойындағы сұлуды тапты ма
мына жерде сорри деген бар да
әке шешеме айтқан сөзім ғой кешіріңіз деп
денесі сурет шашы дрэд өнері рэп
екінші рет әскерге шақырып қалады ма деп қорқып қалған ғой ол
мемлекеттік қызметкер бір күнде қалай өзгерді
жаман үлгі қалдырыватсың да
сен шықтың ба осыдан кейін жоқ болып кете сал болды
уақыт өте бұл бала өзгереді ғой
оның қылығы хайп па айып па
шоколад қайда шоколад қайда
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
құрметті қонақтар мен сіздерге қазір көрсетейін
қолмен жасалатын нәрсе оп оңай
саусақты былай жібересің былай ұстайсың теріс қаратасың көзіңе қоясың
жастар білетін шығар
тағы бір көрсетейін
қиын ештеңесі жоқ былай қоясың
ғаламторда қазір осындай қимыл осындай әрекет жасап жүрген видеолар қаптап кетті
қыздар қайталап көріңіздерші
бірақ бірден жасай салатын нәрсе емес иә
бір екі рет дайындалу керек қолды үйрету керек
былай қарап тұрсаң оп оңай нәрсе
бұдан бөлек ыыы ауызды қисайтасың
бетті мыжырайтасың
тіліңді шығарасың дұрыс айтасыз
қысқасы жұрт жасамаған жұрт бұған дейін жасамаған нәрсені жасайсың да
ютубы бар инстаграмы бар қысқаша айтқанда әлеуметтік желіге жүктейсің
оның аты дардай оны челендж дейміз
ал жаңағы мына челенджді жасап көрмеген адам кем де кем
бүгінде әлеуметтік желіде вирус секілді тарап кеткен түрлі видеолар біреулерді қызыққа батырады біреулерді күлдіреді
ал енді үлкен аға буын өкілдерін шошытып жатады
дегенмен бұндай нәрселерді шектейтін ешбір заң жоқ
жастар мұндай әрекеттерді құп көрсе аға буын тәрбиесіздікке балап жатады неліктен
бүгінгі бағдарламада осыны талқылаймыз
қазір қоғамда таңғалатын дүние аз ақ қой өзі
содан болар бәлкім жастардың түрлі видеоларды түсіріп көпшілікті өзіне қаратсам дейтіндері
ал енді челенджден бөлек хайп пранк тағы сол сияқты дүниелер көбейіп кетті
қазір біздің ортамызда отырған азамат есімді қонағымыз жақында ғана бір видеосын инстаграмға жүктеп желіні бір шулатты
көрейік сюжет көріп алайық
азамат мейрамбек шетелде демалғысы келеді бірақ жалғыз өзі емес
карина қарлығаш немес алина есімді сұлумен барғысы келеді
рэпер жігіт өзімен монакоға немесе шұғылалы жағалауға демалуға барамын деген қызға жиырма мың ақш долларын ұсынып отыр
талапкерлер оның жеке парақшасына жазуы керек міс
бірақ онымен баратын қыз өзі айтпақшы жоғары класты немесе экстра сұрыпты болуы керек
оның мағынасын өзінен сұрармыз
парфюмер және лил данге есімдермен елге танылған азамат өзін қымыз есімді бай мұнайшының баласымын дейді
уақытша қыз іздеу оның атын шығару үшін жасаған қадамы ма әлде шынымен танымал әрі қалталы адамға қалыңдық табу қиын ба
оны бүгін анықтаймыз
ал әзірге тағы бір айта кететін жайт ол денесінің басым бөлігіне сурет салдырып алған
қолы қалт етсе афро америкалық стильде қатаң рэп орындайды
азамат студиямызға қош келдің
басынан бастап алайықшы азамат дейін бе жоқ парфюмер ноль екі дейін бе жоқ лил дангер дейін бе
без разницы қалай сізге будет солай айта маған қалай ыңғайлы солай айта берейін иә конечно азамат дей берейін енді азамат
иә азан шақырып қойған ат гражданин деп айта беріңіз
өзің туралы қысқаша мағлұмат беріп кетші конечно
өзім алматыда туылғанмын әскерде служить еткенмін суворовский училищеде оқығанмын
сол цон да жұмыс істегенмін что там еще
в общем сол менікі
енді мынандай шығармашылық жолға қашан келдің
бір жыл ғой где то бір жыл
бір жыл болды рэп орындайсың иә иә
мемлекеттік қызметкер болып жүріп мемлекеттік қызметкер болып жүріп шашты өсіріп не дейді ііі брэд дейді ме
дрэд иә дрэд өріп бетке сурет салып шымкентский жігіттер сияқты ғой қара қарапайым техас деген движение ғой техас шымкенттің жігіттерін
мен де шымкенттің жігітімін бірақ менің ортамда шашын дрэд қылып өрген жігітті көрген жоқпын да
жақсылап тұрып шымкентте жүру керек қой ол үшін көру үшін
жақсы өзіңді фрикпін деп атайды екенсің
қателеспесем ағылшын тілінен аударғанда ол ұсқынсыз деген мағынаны білдіреді ондай
қайдан шықты әңгіме фрик деген
фрик деген ондай жоқ фрик мен фрик емеспін негізінде мен чисто рейтер
беттегі татуировканы қашан салдырдың
где то бір бір где то бір екі жыл болды уже
бір екі жыл болды иә
не себепті салдырдың
ііі біріншіден мен ойлағанмын
і егер де мен салсам татуировканы бетіме мен ешқашан да мемлекеттік жұмысты істемеймін
иә алмайды да маған ол не надо да
сонда мемлекеттік қызметке бармау үшін сурет салу керек пе міндетті түрде
жоқ маған мотивация да маған өзіме
екінші рет әскерге шақырып қалады ма деп қорқып қалған ғой ол
мұндай өзгеріске жақындарың қалай қарады
қазаққа жат нәрсе деп ағалар айтқан жоқ па
болған конечно болған
ондай да болған
ата анаң қалай қарады
ііі негізі ата анам өте азамат адамдар
ыыы мен өзім ыыы тек қана

мен тек қана өзім тұрып отырмын да
күліп отырсыз да уже
ата анамен қарым қатынас қалай
шыныңды айт
шынымды айтсам кәдімгідей амандық сұрасып хабарласып араласып тұрасың ғой иә ммм қалайсыз
неге рэпте афро американдық стильді таңдадың
афро американдықтар қазір рэпте бірінші орында сол үшін
мхм өзіңді шоу бизнес өкілімін деп есептейсің бе
жоқ қайдағы шоу бизнес бізде
шоу бизнес деген олар там төреғали там қайрат нұртас солар ғой біз біздікі қалай біздікі чисто движняк қой
бетіңнен басқа жеріңде татуировкалар бар ма сурет
бар қай жеріңде бар осында там мынада мынада көрейік иә
көрейік денеңдегі суреттерді
көресіз ду қол шоколад қайда шоколад қайда ал шапалақтайық көрейік
ойламаппын мен негізі ондай движение де міне болды
денеңде кеудеңде арқаңда жоқ па
жоқ мына жерде бар болды
футболкаңды шеш жейдеңді шеш көрейік
мен де қарын бар да просто ойлап отырмын қазақта қарын болмаса как так
тұрып көрсетсең болады тұр ортаға кел
болды сол жерде мхм бір айналып қой
иә сол рахмет отыр рахмет отыр шұжық қазы қарта жайғас жайғас мына енді
айтады ғой әр суреттің өзінің бір мағынасы бар дейді иә
ең бірінші айтайын ба
бәрін айтып отыратын уақыт жоқ енді бүгін денеңде татуировка көп екен
ең үлкендердің мағынасын не себепті салынғанын қысқаша түсіндіріп кетші
мына жерде сорри деген бар да сорри деген
сорян простите деген сөз ғой ол әке шешеме айтқан сөзім ғой кешіріңіз деп
бетке жазып алдың ғой иә
барған кезде бүйтіп
жақсы әрі қарай
ы мына жерде войска гру специального назначение служитб еткен жерім шенгелді поселок
шенгелді пацаны вот салам моим
сонда ыыы бірге әскерде болған жігіттерге құрмет иә құрмет конечно иә иә әрі қарай кеттік
әрі қарай что там
блэк стар деген там ол негізі блэк стар деген ол тиматиден кешірім сұрап жүрсің бе
кешір сұрадым ғой уже бір екі рет
блэкстер сорри деп жазып қоймадың ба сорри деп сорри ма
жақсы әрі қарай
анау бір біріне айқасып тұрған екі қару екі револьвер нені білдіреді ол
ол деген бізде қазақпыз ғой деген сөз ғой негізі
кеудеңе не деп жазылған сан андрес
гран зев далтоның геймеры болып тұрсың ғой иә
компьютерлік ойындарға қызығасың
жоқ ондайымыз жоқ просто мен біздің өміріміз ол негізі ойын ғой былай қарасаң
сонда мағынасы ойын
ойнап жүрміз ғой бәріміз иә бәріміз ойнап жүрміз а что не так что ли
видеода менімен монакаға немесе шұғылалы жағалауға қазақшасы лазурный берег өзің айтпақшы сол жерге демалуға баратын
экстра класс жоғары сұрыпты ес класс қызға жиырма мың доллар беремін депсің
иә беремін жиырма мың хабарласқан қыздар көп болды ма ол видеоны көргеннен кейін
қыздарики на воздушном шарики хат жазған қыздар көп болдыма өте көп
шамамен қанша сіз кеше ғана жаздыңыз ғой не болды соншама осы жерге де келдіңіз азамат азамат тақырыптан ауытқымайық азамат тақырыптан ауытқымайық кішкене сабыр сақтап отырайық иә
шамамен неше қыз жазды
он жиырма отыз жүз жүзден аса жүзден не дейді сонда
реально это или нет поехали деген сияқты иә
біреуін таңдадың ба енді ішінен
конечно уже таптым
таптың ба баратын қызды иә айжан байзақова
ол айжан бармайды ғой сенімен неге бармайды

қателеспесем айжан жүкті ғой қазір
последний жарайды мен көрсетейін бе көрсетпей ақ қояйын ба
сен ііі алина қарлығаш олино карина қарина иә иә сондай қыздарды іздепсің
неге аты сол сол сол үш есім ұнайды ма
ұнайды сондай аттар қарлығаш деген типа латино деген
арамызда бүгін қарлығаш есімді сұлу отыр уау қалайсың карла сол видеоны көріп
азамат что реально что ли сол видеоны көріп сенімен бірге монакоға демалуға барамын дейді
қарлығаш көрдің ғой иә көрдім
менің есімім қарлығаш ыыы
мен жеке кәсіпкермін
астанада өз бизнесімді бастағаныма екі жыл болды
бірақ мен бұл баланың түріне қарап мен енді жиырма мың доллары бар деп айта алмаймын
себебі мен өз ііі бизнесімді ііі бір тиыннан бастаған адаммын
сондықтан бұл ақшаның қалай еңбекпен келгенін білемін
бірақ келгеніме өкініп отырмын себебі ыыы оқыған тоқыған ақшасы бар адамдар өзін бұлай ұстамайды
сонда жарайды жиырма мың доллары жоқ деп отырсыз иә кім біледі бәлкім біз де білмейміз әлі иә
бар шығар берсе барасыз ба
мен ойлаймын мен бұл кісіні апаратын сияқтымын бұл мені емес
себебі білмеймін кішкене күмән бар
сондықтан мен өзіме сенімдімін мен бұл кісіні апара аламын
ал бұл кісі мені апара алады ма менде күмән
жарайды күмәнді алып тастайықшы жиырма мың доллар берді делік шотыңызға аударды иә
барасыз ғой иә монакоға демалуға барасыз иә
дайынсыз дайынмын себебі мен бірнеше ел мемлекеттерде болған адаммын
онда тұрған ештеңе жоқ деп түсінемін иә
сіз жай ғана барып қайтпайсыз ғой сонда бұның шарттары бар не үшін шарттары бар шығар енді жиырма мың долларды жайдан жай лақтырып жіберетін жарайды тұра тұрыңыз
азамат не дейсің мұндай жауапқа ақшасы жоқ ол жай деп айтып жатыр
жоқ бар ма бар ақша ана видеодағы әлгі бір бума ақша ол кәдімгі шын ақша ма
конечно шын ақша естественно вы что ребята
бағдарламадан кейін қарлығашпен шетелге кетуге дайынсың ба
рахмет конечно қарлығаш
ы красивая конечно бетінде родинка бар там әрі бері том и джерри
ар жақ бір жақ дональдақ но кешір карла
экстар класс қыз деген қандай қыз соны түсіндірші
экстра класс деген міне вот мен қазір студияда бір қыз бар міне
вот она вот красотка сидит
қара қараңыз әп әдемі сұп сұлу какая вот офисная девушка да девушка
вот таких надо брать жігіттер
не болды соншама
былай айтайықшы әдемісін әдемі оған сөз жоқ ақылды
өзің айтпақшы таких надо брать деген әйелдікке алу керек шығар
конечно әлде жиырма мың долларды беріп сатып алып шетелге барып демалып келіп келесі жолы басқасымен барып келіп қыдыруға ғана ма
жоқ просто бізде уже настолько қазақстанда қалмады да қыздар нормальный да
вот уже приходиться бабки есть же сувать братан
жиырма мың доллар ол не вообще не ол по идее
бірақ ойыңдағы қыз кездессе жиырма мың долларды беріп шетелде демалып келесің мхм
беруге дайынсың дайын конечно
өзіңді қымыз деп те атапсың бір кезде қымыз есімді мұнайшының баласымын дейсің
байдың баласымын деп жүрсің иә конечно
бұл да хайп па әлде не болды сонда
қандай хайп о чем о каком хайпе вообще говорите ребята
әкең мұнайшы иә әкең мұнайшы
әкем негізі серьезный человек очень серьезный
мұңайшы жоқ мұнайшы емес мұнайшы емес яғни мұнайшы дегенің өтірік болып тұр
жалған ақпарат
студиядан сұрайыншы бұл қысқа ғана ойларыңызды білейін бір ауыз
азаматтың бұл әрекеті хайп болып тұр ма әлде әлде бұл қалай
дархан қалай ойлайсыз
ііі барлықтарыңызға қайырлы күн уақыты
негізінде енді бұл азаматтың өзінің ііі мүмкін енді хайп деп жатыр ғой хайп емес бұнікі айып болып кеткен ғой шыны керек
жиырма мың доллар иә жиырма мың доллар беріп мен монакаға қыз апарамын дейді жаңағы үш түрлі есімді айтты соны сондай есімге сәйкес келетін
чтобы она очень такая
иә жиырма мың доллар түгелі бір бес мың теңгеге де бармайтын сияқты ғой бұнымен қыздар
неге баратын қыздар көп болады

қызыңыз бар ма жоқ
бар но мен конечно мен қолдамаймын бұнікін бұл баланы

егер де менің егер де ұлым осылай не ететін болса мен өзіме жауап бермейтін едім бірақ азаматты да азаматты да бұл жерде кінәлауға болмайды
иә бұл бекерден бекер сорри деп ата анама жаздым дейді де
ата аналарым ата анам ыыы өте жақсы азамат кісілер дейді де иә
сосын иә бешбармақ ет жейміз араласамыз дейді бірақ бетіңдегі не деген кезде ата анама жазған сорри дейді
кешір дегені ғой
значить бұның өзінің ішіндегі әлемі өзінің өкініші бар
сондықтан біз бұны түсінбейміз иә
дос аға мынаны айтыңызшы онда ыыы
жалпы қазір жастардың бәрі емес көпшілігі
талантымен немесе бір спортта жеткен жетістігімен танылудан гөрі хайп арқылы бір немесе бір былайша айтқанда қысқа уақытта танымалдылық жинағысы келеді
жаңа хайп деп айтып жатырмыз ғой оның ыыы берер тәрбиесі де бар оның жаман жағы да бар
екі түрлі ғой енді ақ пен қара деген сияқты ғой
енді азаматты мен қазір ғана көріп отырдым ол мүмкін біреуге жағады ал маған ол жақпайды
өйткені ұнамайды маған ондай нәрсе
шыны керек оны мойындау керек
егер ұнамаған нәрсені мен қалай көремін оны өтірік күліп отырамын ба
а бар хайптар басқа мысалға деймін де күлдіретін яғни жаңа кімдердікіндей жақсы жолмен деген сияқты
жарайды жақсы деп айтпай ақ қояйық жағымды жығымды иә жағымды күлдіретін
яғни шек деген нәрсе бар ғой сол нәрсе
хайптың екі жағы енді әртүрлі ғой оны айта беретін болсаң
ы енді бірақ азамат мен азаматты бұл өзі бөлек адам мен бөлек адам
бұны мен қолдамаймын да ыыы жақтамаймын да
яғни ыыы даттамайсыз да жақтамайсыз да
өйткені қажет нәрсе емес мен үшін
жаңағы бір сөзіне келіспеймін бұл айтады жаңағы ыыы қазақстанда қыздар калмады дейді де
рас азамат сен әр сөзіңді кәдімгідей жауапкершілікпен айтуың керексің де мхм
иә оның ішінде менің ііі қарындасым да бар менің анам да бар менің қызым да бар мхм түсініп отырсың ба
егер де сен ііі әр сөзіңе жауап беріп сөйлейтін болсаң мен ойлаймын бұл жерде отырып сен олай өзіңді ііі халыққа бүйтіп жарнама қылмаушы едің де
мысалға сен қазір ойлап отырсың мына жерде он бес кісі де бірақ білесің бе қаншама миллион халық сені көреді де мысалы теледидардан да мхм
оның ішіндегі мен ойлаймын сексен пайызы саған жаңағы жағымсыз ы сөздер айтылады әңгімелер айтылады иә
олай олай жарнаманың әкесін ұрайын негізі шыны керек бар ғой
адам деген өзінің жетістігімен дәлелдеу керек те мысалға мен үйлендім бе действительно үйлендім иә үйленгеннен кейін мен жауапкершілік алдым
мен бала шағамды асырауым керекпін деп дұрыс қой мысалы ата анаң сен айтасың ата анам менің жақсы адамдар
олар жауапкершілік алды ғой сені өсіруге иә сені өсіруге алды сен әскерге жіберді
сен жаңағы цон да жұмыс істедім дейсің иә правильно
цон да жұмыс істедің басқасы бар оның барлығы ата анаңның жауапкершілігі
а қазір енді сен қандай жауапкершілікте екенін білмеймін
енді жиырма мың доллар ма значить сен алып кәдімгідей видеоға түсіріп міне жиырма мың доллар там қарлығашқа деп беруің керек те сол кезде барлығы сенеді

сол кезде айтқан сөзіне жауап беретін жігіт екен деген ой қалыптасады иә
дос аға өзіңіз ііі өнер жолында жүргеніңізге біраз болды алғашқы жылдары бір танымалдылық жинау үшін бір қара пиар немесе осыған ұқсас бір әрекеттер болды ма
жоқ ыыы ондай білмеймін енді қара пиар ондай ол кезде біздерде
әлі дамымаған еді қатты хайп деген нәрсені дұрыс ыыы
қазірдің өзінде де енді жасап жатады ғой мысалы жастар жасап жатады ғой өзінің
ол сана сезімдегі бір твое мнение это мое мнение солай ғой
азамат бір сәт сөйлей білсек тыңдай білейік сені тыңдадық бәріміз енді үлкен ағаларды да тыңдайық
сондықтан ондай не болған жоқ менде
жаңағы секіру или болмаса төбелесіп не етіп ауызды қисайтып
өткенде бір жүргізуші айтты менде мың адам дейді де инстаграмда мың адам дейді де ы айтайықшы данияр есен
сол айтады былай қарап тұрып мен инстаграмды прямой эфирді ашам дейді де
і кәдімгі ііі проблеманы айтатын болсам дейді де өмір туралы
проблема яғни бұл яғни жаңағы ыыы әдеби бірдеңе айтатын болсам ешкім көрмейді дейді иә көрмейді дейді
ал егер де мен ііі жындылар сияқты қуып секіріп билеп бірдеңені сындырып или болмаса шешініп бүйтетін болсам кәдімгідей көрермен сондағы адамдардың сана сезімі төмендеп кеткен бе дейді де
мен айтамын ондай емес мәселе мүмкін ел тұрғыда проблемалар көп шығар деймін де
мүмкін содан шаршаған шығар адамдар деймін де
мына ақыл айтудан ақыл естуден шаршаған шығар
яғни бұл нәрсенің бәрі сұраныстан болып тұр ғой
мүмкін сондай деп ойлаймын мен де сұраныстан болды дұрыс айтасыз сұраныстан болып тұр
жалпы хайп деген не деген нәрсеге келетін болсақ мысалға бізде ақпарат көп
а телеарналар бар газет журналдар бар интернет қосылды иә ақпараттық агенттіктер ақпарат көп барлығымыздың оқытқан ақпаратымыз көп
сол ақпараттың арасынан мен немен ерекшелемін
мысалы ыыы жаңағы сұрағанға нәрсе мысалға менде сұраныс болды ма мен соған сәйкес келемін
мысалға осы кісілер басқа әншілер сіз айтып жүрсіз ғой ыыы бұрындары ондай болған жоқ деп
мәселе құндылықта
а мен ақпаратты іздеген кезде мысалға иә сол кездері жаңағы бізде жастарда көбіне айтады ғой не нәрсе модный болады деген нәрсе иә
сондықтан да а сол кезде ол заманның ағымы сол кездегі сұраныс сондай тұғын
ал қазіргі жастардың жаңағы мүмкін ол батыстың ағымы болсын басқа болсын иә мысалға қазір тіпті корея арабтардың жаңағы әртүрлі жаңағы аралас микс болып келе жатыр ғой
сондықтан да ақпарат көп
бізде шетелдікке барлығына ашылып кеп
сондықтанда ақпарат көп болғандықтан ол несімен ерекшеленеді
бұл өзімен өзі тек қана рэпті айтып отыратын болса мысалға сол кішкене ғана өзінің жастарының арасында ғана
хайптың өзі ол эмоция тұрғыдан жаңағы сондай бір ііі ақпараттық бум шығару иә
сол жағынан мысалға жаңағы өзінің видеосымен бұл кісі соның үстінен тапты
ааа өкініштісі оң әсер етті ғой демек өзіне өзінің атына өзіне өзінің имиджіне иә оң әсер етті тіпті осы жерге келіп отырып талқылағанымыздың өзі мысалға соның оң әсер еткені
бірақ бұл нәрседе бір нәрсе өкінішті де
ыыы біздегі қазір демек сұраныс сондай
жаңа сіз данияр есенді айтып тұрсыз ғой сұраныс сондай
а бұл жерде біз жаңа келіп ы елдің барлығына шынымен мүмкін мүмкін солай шығар
ааа ақпараттан жаңағы ананы үйретуден мынаны үйретуден қазір қай жаққа шықсаңыз конференция мен форумдар мастер кластар өмір сүруді үйретіп жатады басқаны айтып жатады деген нәрселерден ше бақытты болудың иә иә иә
сондай нәрсені мүмкін сол жағынан осындай дүниелердің сұраныс тауып жатқандығы ыыы ол жаңағы тек қана бұл кісінікі емес бізбен сіздің ыыы айыбымыз бар бұнда
өйткені біз оған сұраныс бар бізде
мынандай сұрақ қойсам пиар қара пиар болсын хайп болсын қазір ііі дұрыс қолдана алған адамға оң әсерін беріп жатыр
көбіне ііі ғаламтордың белсенді қолданушылары әсіресе осы пиар деген нәрсеге көбірек көңіл бөліп кетті
бірақ оның түпкі мақсатын қарайықшы не ол
пиар арқылы өзіне ат жасау яғни оқырман жинау
біріншіден инстаграмды алайық мәселе оқырман жинау ол арқылы жарнама жасау түбінде ақша табу
табыс табу түпкілікті мақсат сол ғой
пиар деген бұл қазір бәрі пиармен айналысып кетті деген қате пікір
біз әр уақытта әрқашанда сол пиармен айналысқанбыз біз ғана емес әлемнің барлығы
пиар деген сіз туралы қоғамдық пікірді қалыптастыру
сіз мұнда костюм шалбар киіп келдіңіз дұрыс па
сізді ы хабарға өзіңізше сәйкес ретімен келдіңіз
демек ы сіз өзіңіз туралы жаңағы іскер жұмысын білетін білікті маман ретінде өзіңіз туралы қоғамдық пікірді қалыптастырғыңыз келеді
ыыы кез келген бұрында сол кеңес одағы тіпті жаңағы не бас ол ғасырдан болсын біз жаңағы хан патшалардың өзі үстеріне жаңа шапандарын несін киіп алғанның өзі қоғамдық пікірді қалыптастыру ол қай кезде де болған
бірақ қазіргі қоғамдық пікір қалыптастыру қазіргі пиарда жаңа инструменттер пайда болды
ол хайп болсын ол жаңағы басқа ыыы әлеуметтік желі болсын
ол сол инструменттердің пайдалану яғни ақпараттың бұрыңғыға қарағанда қазір тез аууына тез алмасуына сонысымен ғана ерекшеленеді
түсінікті рахмет
бауыржан мырза студиямызға қош келдіңіз өзіңіз шоу бизнестің бел ортасында жүрсіз шоуға жақын адамсыз солай ғой
мынандай заманауи мини шоуларға қалай қарайсыз
мен түк те қарай алмаймын ыыы көрмейді екенмін де ренжімеңіздер
өйткені ойыңыз ііі біз енді ата әженің қолында өскеннен кейін бе біздің тәрбие мүлдем бөлек болды
ы мысалы мен осылай шығатын болсам мені өлтіреді
мен мен шымкенттің баласымын негізі біз шымкенттіктер ы бұзық болғанымен біз бұндай чересур бұндай бұзық емес бізде
сондықтан соны мен де ойлап отырмын да
ііі мұнда мен таңғалып тұрмын ана кімнің айтып айтып жатқан сөзіне ыыы
ана осы эфирден кейін ііі ғалым і мына жігітті қайтадан шақырыңдар осы эфирге
мына жігіттің сөзінен кейін ыыы бұл жігіт бұлай отырмайды бұл жерде
ііі өйткені мына айтады ғой ауырмай ойланбай сөйлеген ауырмай өледі дейді де
мына қазір бұл өзіне көп алыватыр сөздеріне ше
шымкентерді қосыватыр анау біздің бір нәрсе ғой деп
ертең ы айтып қояйын ы осы сөзіңізді шымкенттіктер көрмей ақ қойсын
шымкенттер көрмесе қарағым да келмейді негізі ше ренжіме
ы дегенмен де ііі мен айтар едім мен бұны көрмегенмін мынау несін мен көре көре алмаймын басын көрдім шалдың ше
ол шалды көрсеткен ол унижение біздің аталарымызға ше
бұны енді қазір теледидар арқылы көрмесе де инстаграмм арқылы көріп жатқандар қаншама
мұны айта алмаймын ештеңе мен
яғни мұндай дүниені мүлдем қабылдай алмайсыз иә
а что пришел тогда сюда
неге сен солай надменно себя ведешь
не біздер соншама мында отырған саған қарап күлуге келіп отырмыз ба
менің күлкім келіп отырған жоқ тіпті
мүмкін ешқандай сені неге алып келді неге бүгін осы тақырыпты көтеріп отырғанын мен мына қызым айтып отыр ы не несі бар әлгі нағыл дейсіңдер потребность есть я так поняла да
никакой потребности в этом быть не может
ол деген не жастарға жастарға
мне говорите қазақша сөйле деп
көріп отыр ма оны
ертең мынаны осы пендеміз ғой ды көрген шалдарды әкеліп берейін осының алдына
не істер екен
бұл иттік қой
бұны неге бұлай бізге көрсетіп оны оған еще мынандай уақытымызды бөлдіртіп
мені соншама шақыртып осындайға әкеліп отырғанына мен білмеймінмін мен мынандай ммм көргенсізді көрген адам емеспін
ы адамды соншама менсінбей соншама өзін баймын байдың баласымын деп
жарайды енді кешіріңіз сізден тек қана сізден кешірім сұрайын
бетіңді бір көрсетіп а
бетімді былай былай сорри деп сорри деп аха жоқ
айгүл ол баланың ы қазір қазір рахаттанып отырғаны кайф кайф ловит кайф бізден кішкене
бұл мынандайдың несі керек емес мынаны көріп ертең менің балаларым кім болады
жақсы айгүл апай түсіндік сізді
тиым салу керек рахмет заң шығарсын да бұларды блокировать етіп тастасын

бұрынғы кезде бұл айтпаңдар әке шешесі ешкімді тиіспеңдер тұра тұр
ііі қазіргі заман заман заманауи дейді ғой
заман қазір сондай
жаңа айтты ғой жоқ тұра тұр кішкене
енді үйдегін өзгерте аласың басқасын өзгерте алмайсың
біздің сөзімізден айгүл ол біздің сөзімізден кайф ловит
отыр кішкене
ол бала әлгі жаңа ана қыз айтты ғой ол қызыма да қосылмаймын микс микс деп
қазір микс деп ана вебті көрсетеді қалай тартып тұрғанын
сол ол вебті кім істеватыр оның бәрін біз істеватырмыз
міне ғалымға да тиісуге болмайды оны неге шақыртасың
бұлар соны көрсету керек
оның жақсы жері де бар жаман жері де бар
қаншама миллион халық көріп отыр жаңа дос балам айтты ғой вот ыыы қаншама адам көріп отыр бізден басқа біз он бес ақ адамбыз
соның ішінен может одан сабақ та алатын балалар бар
мынандай өзін қалай ұстап отырған ыыы ешкімді сыйламайтын
ал бір жағынан былай мынау тойған қозыдай сеп семіз ы шұжық пен қазы жейтін бала сияқты екеуінің де қарны бар
былайша айтқанда құр ойнаватқан ойын бұлардікі
вот көрсету өзін өйткені қолынан түк келмейді
іші қуыс адам сыртын көрсетеді

бірақ маған сорри деген сөзі ұнады
жағалай арқаңа артыңа бәріне жазып қой ең болмаса кешірім сұрап
ыыы міне қарашы бауыржанға қандай сымбатты денесі бұрынғыдан да сымбатты болып кетіпті өзі і спортом значить занимается оның үстіне
адам дегенің өзін өзі дұрыстау керек
ал олар қолынан түк келмейді
ғылымы жоқ білімі жоқ биі жоқ өлең жоқ
бұрын ана қызым айтады бұрында болды деп өзін өзі рекламирует болған жок
ы өзің білесің ғой ыыы тоқта
қожанасырды көресің шапан киіп барып бір күні қуып жіберген екінші күні байдың тамағына шапан киіп барып мә шапаным же саған кұйыпватыр деп
ондай болған жоқ елде біліміне қарайды
сен қандай не киіп келсең де сен бір ақ рет көрінесің ал сен кетерде сенің бетіңе түкіреді
сол сияқты бұл балалардікі
бұлар өздерін көрсетіватыр біз оған күліп отырмыз а елдің бәрі одан да күліп отыр
одан ештеңесі жоқ шақырғаның дұрыс шақырғаның дұрыс көрінсін бұндай болмау керек балалар үйренсін
ыыы анау не өзін өзі ұстай алмайды не бейшара бүйтіп отыр мхм рахмет
хантемір студиямызға қош келдің саламатсыз ба
азаматтың досы екеніңізді білеміз да я его друг мен орысша айтамын
бастағы орамал дейін бе не вандамка ма не ол бандана бандана
ванданаға қарасам мойындағы шарфқа қарасам сан андрестің арғы жақ бер жағы сияқты ғой иә
енді досың туралы жаман айтпайтының түсінікті ғой десе де
досыңды қандай типтегі адамға жатқызасың өзің
творчестволық адам ба әлде жаңағы хайп жасаймын деп айып жасап қойған адам ба
творческий человек такой человек вдохновляет безусловно
саған шабыт береді яғни иә иә
ол өнер адамы мұндай адамдар мені қанаттандырады шабыт береді
адам біреуге қарап шабыт алса оның несі айып
егер азамат осындай күйде өзін бақытты сезінсе демек ол өзінің таңдауы
оны айыптаудың қажеті жоқ деп білемін
мысалы егер қолыңыздағы барлық саусақ бірдей болса онда қолдан не қайыр
тура сол секілді азамат осымен елден ерекше
ол жеке тұлға жай емес маған ерік жігер сыйлайтын тұлға
ол осы бағдарламаны көріп отырған адамдардың басым бөлігіне шабыт берді деп айта аламын
өткен өмірі туралы айтты ғой
мемлекеттік қызметте болды
әскерге барып келді
бірақ өзінің орнын енді тапқан адам
қазір ол хайп жасайды
танымал оған сұраныс бар
осы арқылы ақша тауып жүр осы жаман ба
еркек ретінде өз ісін алға жылжытып келеді
адал еңбекпен өз атын шығару үшін тер төгіп жатыр
біреуден ұрлап жатқан жоқ
кейін отбасылы болған кезде өз үйін асырауға шамасы жетеді
яғни ыыы хантемір сенің ойыңда ыыы қандай жолмен тапсаң да өзіңді қай қырынан көрсетсең де табыс тауып бала шаға отбасыңды асырасаң болды иә иә
өйткені ол бақытты
если он счастлив егер ол өз бақытын осылай көрсе өзінің таңдауы да
ал енді қоғам туралы айтатын болсақ бұның жасағанын балалар көріп не ойлайды қандай ой түйеді деген сұрақ туындайды
мен былай айтар едім ол баланың ата анасына байланысты
солардың берген тәрбиесіне байланысты
егер оның жасағаны қоғамға қызық болса өнерге үлес қосып жатқан болса оның несі жаман культуру почему это должно быть плохо
өзің бетке сурет салуға қалай қарайсың
ну жоқ неге
бетке потому что ыыы моя мама будет против
я люблю очень свою маму поэтому моя мама будет против
өзің қай стильде әндер орындайсың
тоже рэп я рэпер
негізінде мына хантемір деген жігіттің ііі өнерін тамашалағанмын бір іс шараларда
өте тамаша айтады
мысалы ыыы біздің эстрадамызда жаңағы хип хоп рэп стильінде ән шырқайтын жігіттердің қасында ыыы бұның деңгейі екі есе жоғары деп те айтуға болады
бірақ та бұны ешкім танымайды неге
бұның түрінде досы сияқты татуировкалар ештеңесі жоқ
мүмкін енді өзі айтып отыр ғой татуировкалар ештеңе жасамаймын деп
бірақ та жаңағы өздеріңіз айтқандай ыыы мысалы мынау жаңағы азамат деген жігіттің өнерін бағалап көрмегенмін
бірақ та бұл қазір инстаграмм кез келген әлеуметтік желіні ашып қалсақ осы жігіт жүреді
бірақ енді біз оны енді ешқандай төтеп бере алмаймыз да бірақ көзайымда жүреді де бұл солай бізге танымал болды
ал бірақ та мен хантемірді әлеуметтік желілерде көрмесем де бұлай ыыы жанды дауыспен өзінің ән шырқағанын көрдім
маған ұнады маған ұнады да
енді бірақ та бұл жігіт өзіне образ істеп алды бірақ сіз өзіңе өзіңізге образ істеп алған жоқсыз иә
бірақ та сіздің өнеріңіз бар
бірақ та енді қандай жолмен сіз енді
дуэт екеуіне барлығы солай ғой иә
дело здесь не в татуировках дело в том что еще мой звездный час не пришел его пришел
бірақ та мына жігіт рэпер дейді бірақ бағдарламамыз басталғалы бері ы азаматқа қаншама уақыт бөлінді
бірақ ыыы шыны керек тыңдап отыр екі сөздің басын әзер қосып отыр не орысшада не қазақшада
әрі бері том и джерри дейді завязывай дейді бір екі сөзі бар айналдырған
ыыы рэп рэп деген ол енді ыыы былай сөзге шешен болу керек қой мысалы
ыыы жаңағы суырып салма қысқа да нұсқа иә
бірақ та сөзге шешен болу керек
рэпер болғанымен енді көп ыыы рэп орындаушылар ол өздерінің жаңағы мәтіндерінің авторы солай ма иә
бірақ та енді мынау жаңағы азаматқа тыңдап отырсақ бұл өз ііі жаңағы әндеріне қалай автор болады
әрі бері том и джерри деп сонда у него другой стиль и он ближе у него очень много фанатов
рахмет хантемір хантемір рахмет
азамат негізінен рэпіңді орындайтын сахналар қай жер түнгі клубтан бөлек басқа жерлерде өнеріңе сұраныс бар ма
кеше ғана талдықорғанда ночной клубта түнгі клуб түнгі клуб дискотека иә
түнгі клубтан басқа жерлерде өнеріңе сұраныс бар ма
түнгі клуб бізде і рэперлерде ну тек қана там түнгі клуб
басқа түнгі клуб сосын ертесінде басқа түнгі клуб иә түсінікті түсінікті енді бәлкім
бәлкім дұрыс түсінбей де жатқан шығармыз
айшагүл апай сіздің пікіріңіз бағана аяқталмай қалды ойыңызды білейікші
бәлкім енді ол заманға жауып қоя салуға бола ма бәлкім заман сондай шығар жастар сондай шығар
бәлкім бұл өтпелі кезең шығар
мен соны айтып тұрмын бұл уақыт бұл жас қой әлі
жас болғаннан кейін бұл ертең уақыт өтіп кетеді
бұл қазіргі кезде енді жаңа айтып тұр бұл бала оқыған білімді білімсіз емес жаңа айтып отырғандай
ііі суворовскиді бітірген жұмыс істеген ал бүйтіп өзі оның ішкі дүниесі бір нәрсені талап сөйтіп бұл шығып тұр ғой
бұл жастарға сұранысы бар бұл балаға деп тұр ғой
а мен мысалы мен бұл баланы танымаймын көрмеймін мен былай жастардың программасын вообще қарамаппын да шынын айтсам
түнгі клубқа барып көрмеген шығарсыз жоқ вообще барған жоқпын сосын бұл баланы мен бірінші рет көріп тұрмын
ыыы ана баланы да бұны да тыңдап көрген жоқпын
тек мен ойлап тұрмын ыыы жаңағы сұраныс болып тұр
жастардың ортасында сұраныс болып тұр
қазір осы инстаграмм арқылы инстаграмм үлкен әлеуметтік желі болғандықтан көбісі өздерін ііі көрсете алмаған адамдар өстіп шығарып адам жинап лайк жинап і өзінің атын шығарып жатыр
енді ол тағы бір жағынан инстаграмның өзі жаңағы табыс құдығы болып тұр ғой
кейбіреулер сол арқылы айлық тауыватыр ақша тауыватыр
бұл бала жаңағы бала айтқандай ұрлық жасаватқан жоқ біреуді ұрып ы теуіп кетіватқан жоқ
ол өзінің ішіндегі дүниесін шығарып әлемге әлемге былай өзін көрсете біліп табыс тауып жатыр ғой
бір жағынынан бұның плюсі де бар өзінің жасын алайық
но уақыт өте уақыт өте бұл бала өзгереді ғой
мен осы қалпында қалып қалады деп айта алмаймын

менің ойым сондай
дұрысы ол временный бұл уақыт кезең өтіп кетеді
енді рахмет сізге айшагүл ханым
шаш үлгісін өзгерту бір ақ сағат ал мына беттегі суреттер кете ме ертең
кетпейді кетпейді иә
өзіңді пайғамбар жасынан асқан кезде бір жетпістегі түріңді елестесің бе өзіңнің
бар ғой менде көрсетейін бе
жоқ ол видеоны көрдік дәл ондай болуың енді екіталай
ондай сақал сыйпап отырады дегенге сенің сеніңкіремеймін
өзің түрің қалай есестетесің бір жетпістерде мына татуировкалар қалай болар екен
бір ауылда бір шай ішіп мал бағып как говорится
домбра тартып там кеңес күйін балбырауын күйін адай күйін істейміз ғой жақсылап тұрып
күйлердің бәрін біледі өзі
өзім мына жерде револьвер тұрады иә конечно мысалы домбыра
балбырауын тартасың ғой револьвермен блэк стармен иә тек қана балбырауын
шай құйыватқанда кешіріңіз атадан кешір емес сорри дейді ғой
мен өзім выбор я сделал я же говорю қазақша
миграционный полицияда да жұмыс істегенмін
ы цон да да жұмыс істегенмін да как говорится
просто маған ы ол тема сені шығарып жіберді ме жұмыстан шыныңды айтшы жоқ
өз еркіңмен кеттің бе өз еркіммен кеткенмін ііі
қарапайым қазақтың жігіті болғанмын жұмыста
мен де өнерде жүрген адаммын да сен сияқты жаңағы видео түсіріп ше
бірақ негізі хайп жинауға болады
бірақ мынандай анау мынау салып емес де
бар мысалы неше түрлі қазақта вайнерлер бар блогерлер бар өзің сияқты дегендей
кім бар ғой мысалы жека бар иә неше түрлісі бар
мен саған хайп ұстама демеймін ұста
бірақ бір ақ рет ұста сосын жоқ болып кетсей сен болашақ ұрпаққа жаман нәрсе жаман үлгі қалдырыватсың да
сен шықтың ба осыдан кейін жоқ болып кете сал болды
тарихта сенің орның қалды болды жарайды ма
екінші видеомды шығарамын жаңағы жоқ жиырма мың доллармен шетелге барамын бала үшін өлемін деген
ол ертең сен шетелге барасың сонымен кетесің дұрыс па
қыз ертең ол не болады қыздың өмірі не болады сосын
кімнің қызының өмірі
сенімен бірге баратын қыздың
жоқ қалай өзі біледі емес
сен айтып отырсың мұнда жаңа біздің сөзімізге жынданады жынданватырмын дейсің ашуланыватырмын дейсің
мен мысалы шымкенттің жігітімін де
хантемір тыныш отыр
шымкенттің жігіттері білмеймін сені қалай қарсы алып алатын дегендей
құдайға шүкір отырмыз мында ше
сексен процент подписчиков шымкентский а так то
е олар не үшін қараватыр сені

сөйлей білген адам тыңдай біл де сен кішкене соны үйрене біл бірінші жарайды ма
біз сені тыңдадық па сен бізде тыңдай біл
жас қой дейміз де бірақ ы мен де жаспын мысалы мен мұндай нәрселерге бармаймын мен шымкентікімін өзім
бірақ шымкенттің жігіттерін шымкенттің жігіттерін айтқанға менің намысыма тиеді шынымен
бәрібір мұсылмансыз анау жараспайды ғой мұсылманға сізге
тән қылық емес қой
жастарда дейсіздер болашақтың болашақтың ыыы болашақтағы біздің мемлекетіміздің болашағы жастардың қолында емес пе
баланы бастан деген сөз де бар ғой баланы жастан деген
қарындас оның бәрі айтылып кеткен ол ол
жас кезінен бастап соның бәрін үйретсе ата анасы мысалы жоқ сен есімің кім дедің азамат хантемір
өзі жоқ шымкенттіктер шымкенттіктер сондай дегендігі мен намысыма тиіп кетті мысалы өзіміз
жерге бөлінбей ақ кояйықшы
жерге бөлінгенде емес ол мұсылман ғой мұсылманда ондай
сіз мұсылмансыз ба өзіңізге сұрақ қояйыншы
это вопрос вообще очень не корректный
айтпаймын тікелей эфирде
би кештеріне баратын жастар бәріміз бардық студент кезде иә дискотекаға барамыз ғой
би кештеріне барады ғой жастар осындай мына жерде шығар бармаймыз девотқан дұрыс па
жастар барады би кештеріне иә
дискотекаға барады түнгі клубка барсаң ішінде жастар ғой бәрі
неге бармаймыз деп отыр барады бәрі барады
енді ол жердегі ол жердегі ол жердегі сұранысқа келейікші ол жерде біз қандай әндерге билейміз жастар
самая вышка ғой
ең әдемі самая вышка вставай с кроватьи давай подышем деп
сұраныс түнгі клубтадағы әндерге деген
ол жерде ударник рэп ди джей стиль осындай керек қой жастарға
керек болғанда әркімдікі әртүрлі ғой мысалы мен бардым өткенде жақында
өйткені бізде университетте посвещение болған кезде сонда болдым
бірінші рет болдым оның үстіне ұнамады ол маған ол жерде андай айқай шу ондай жын болыватқан сияқты сезіндім өзім
жан жағыма қараймын кімдер жүр не жүр мұнда
бірақ ондай жерге мынандай сен сияқты адамдарды шығарудың да қажеті жоқ деп ойлаймын
өрге шықты мысалға мхм өзіміз мынау
кеше ғана екі жүз екі жүз елу адам концертте болды менде екі жүз елу адам
жоқ сенде екі жүз елу екі жүз елу қазақтың жігіттері қыздары жоқ болыпты
а басқа сен сияқты қазақ рэперлерінде одан да көп адам болады
мысалға анау қарапайым қазақша айтатын
вот талдықорғанда екі жүз елу ақ адам көріп тұрсың ба сен енді өзіңнің сөзінен айтып тұрсың
полный забитый ночной клуб
жаңағы айтыватсың мен мынаны сөйледім мынаны сөйлемедім еркектің екі сөйлегені өлгені біріншіден ше
сен өйтіп бірінші мына сөзді айтып алып артынша оны өзгертіп былай құтыла салмайсың сен ана мәселенің бетін жылы жауып қоя салмайсың
бір сөз айттың ба до конца сонымен бар
олай екі айтып жаңағы еркектің екі сөйлегені өлгені дейді
ол о бала байдың баласы емес
мынау жылтырақ таққан әйел болсын еркек болсын ол көрсетіп алтыным бар анау ол байдың баласы емес ол кедей бейшара түк көрмеген
сондықтан ол сөйтіп жүр
а дұрыс адам ол былай жалтырақ
дос аға бұл нәрсе эстрадаға әсер етуі мүмкін бе жоқ
былай істейікші бүгінгі бүгінгі ііі бағдарламаның несі темасы не хайп пен түсіру ғой видео иә
біздер азаматтың жеке өміріне тиісіп кеттік негізінде аса қатты кетіп қалдық
ол шыны керек қатты кетіп қалдық та
бұл жерде менің де хақым жоқ бұның да хақы жоқ басқа біреуге айтуға ше
бұл жерде енді біздер демократия деватырмыз ғой енді
мүмкін сол демократия болғаннан кейін осындай біз басқа нелерге шектеу жоқ та мысалға
бұл жерде жаңағы ыыы түсірілген видео туралы ғой енді
бұл азаматтың өзінің түсірген видеосын өзін
айтып жатыр ғой жаңағы дініне несіне тиісіп ол қажеті жоқ
менің жеке ііі пікірім бұл эстрадаға әсері бар ма жоқпа деген
біздер айтып жатырмыз ғой қазір көп талғам
бұның өзінің жаңағы көрермендері бар иә
ыыы ночной клубка келетін қазақ жігіттері қазақ қыздары деп жатыр иә оны түсінген ы сондайлар да бар шығар
барлығына мен ы біздер жауап бере алмаймыз
сондықтан бұл эстрадаға ешқандай әсері де ы қосатын үлесі де жоқ
бұл жаңағы ыыы ағып жатқан өзен сияқты
ыыы кішкентай қайықты жібердің өтті кетті бітті ертең ұмытылады кетеді деген сияқты
сондықтан бұл жерде ыыы кім дедің хантемір мен сөйлеп жатқан кезде шамалы тыңдап отырсайшы
сенің атыңды негізі өзіңе сай қылып қоймаған хантемір дегенді білесің бе өзің қандай мағына білемін і сондықтан шамалы сабырлы болсайшы
мен солай ойлаймын сондықтан бұл жерде азаматтың жеке өміріне жігіттердің жеке өміріне тиіспей ақ қояйық
өйткені осындай кішкентай нәрседен үлкен бір ііі туындап кетеді де
ііі діни болсын мемлекеттік тұрғыда туындап
сондықтан бұл өзінің білгенін жасай берсін ііі
ең несі жастар жастар керегін алса болды деп
енді жастарды айтып қалдаңыз ғой студияда балақайлар да отыр
бір екі сұрақ қойсам
микрофон алшы бауырым
атың кім атың кім әділет
әділет жасың нешеде
он бірде он бірде
өзің рэпке қызығасың ба жоқ
рэпке қызықпайсың мхм
татуировкаларға қызығасың ба жоқ хип хоп мхм
бүгінге біздің басты кейіпкеріміз туралы не айтар едің күшті ғой иә
мхм иә жоқ жұлдыздар жұдырықта мына жерінде қару
не айтасың ойың қандай қызығасың ба
жоқ менің ойымша адамдар өзінің алла берген нәрсесін бұзбауы керек
ііі шаш үлгісі дрэд жаңағы рэп өзіңе ұнайды ма өзің қандай әндер тыңдайсың
мен кәдімгі қазақтардың әнін тыңдаймын
қазақи әндер иә а билеген кезде қандай әндерге билейсің
сол қазіргі ііі қазіргі хиттерге билеймін
шетелдік иә әлемдік жоқ қазақтардың қазақтың хитіне иә иә
ммм қазақша өлеңдерді тойда билейтін болып тұрсың ғой тек қана иә жоқ
тойға көп бармаймын бірақ мектептерде болады музыкалар
мектептердің қазіргі би кештерінде жаңа жылдық шыршаларда аяз ата келіп кеткеннен кейін би болады ғой иә қандай өлеңдер қойылады өзі ол жерде
ыыы өзіміздің жаңағы айтывотқан самая вышка қойылады сол дискотека из девяносто солай қойылады
қазақ эстрадасының жұлдыздары орындаған иә артур мен раим орындаған әндер ме иә иә соған билеп жүр ме қазір балалар оқушылар ммм түсінікті
ақсұлу ханым сізге соңғы сұрақ болсын осымен бағдарламаны аяқтаймыз
қай қырынан қарасақ та азаматтың бұл әрекетін сәтті пиар деуге бола ма жалпылама айтқанда
тек қана өзі үшін емес өзінің танымалдылығы үшін емес жалпы қоғам үшін бәріміз үшін
бұл пиар сәтті пиар деп айтуға болады ма сәтті қалам болды ма
ааа мәселе мақсатта
егер де ол өзінің көздеген мақсатына жететін болса ол үшін сәтті болуы мүмкін
ал мысалға телеарналарда болмасын басқа жерде ыыы жаңағы әртүрлі өлімді көрсетіп жатады ғой
ол қоғамның барлығы сол адам өлтіруге кетіп қалды деген нәрсе емес қой
бұның өзінің аудиториясы бар өзінің ағымы бар
біздің өзіміздің аудиториямыз бар
өзіміздің әншілеріміз бар тыңдайтын
біреулер классиканы жақсы көреді біреу рэп жақсы көреді
ол мәселе соған байланысты
өзінің көздеген мақсатына жетсе иә ол сәтті
түсінікті рахмет
жаңа айтып отыр ғой оның өзінің адамдары бар деп
бұл баланың просто өзінің ііі досы да айтып отыр өзін өзі көрсеткісі келеді қолынын басқа ештеңе келмейді
сондықтан оны ұрыспауға да болады досы айтпақшы ұрсуға да болады оны үндемеуге де болады
о бала өзін өзі қалай көрсетеді бірдеңе қылып көрсету керек қой әр адам
өзі көрсеткісі келеді жұрттың бәрі көрсеткісі келмейді өзін
білім қуады біреуі өнер қуады
ал бұл бала солай өзін өзі не ойлады былай не істейін деп
сосын мынандай нәрсе қолынан келді
а тілі өлеңі африканский чтобы ешкім түсінбесін
уақытша нәрсе ғой апа

сондықтан да ол балаға еліктейтін адамдар болады
и жас балалардан қорқынышты
ана қызым айтып отыр бір жағынан дұрыс бір жағынан тоже дұрыс емес
ол әргі адамның еліктеушісі болады
өзін өзі көрсеткісі келеді
сенікі дұрыс ол бірдеңеге орысша айтқанда добился кайф ловит
но бірақ та оған еліктеуші балалар болады
әлі мына жерінде оның басында уже бар бірдеңе ал ол жоқ балалар
жас балалар мына балаларда уже бар
ондай адамдар көп емес
а көбі сондықтан да оны еліктемеу үшін оны бірдеңе қылып қысқарту керек
оған осындай жерде айту керек
сендер ана дос айтады өзі айтып отыр хантемір атың жақсы үндеме деп
а бізді аузымызды байлап отыр біз үлкен кісіміз
біз айта береміз не болса да
личность не личность біз өйткені біз оның бәрін көрдік
менің алты балам он екі немерем төрт шөберем бар мен ондай болсын болғызбаймын ол менің қолымнан
а ол әке шешесісін сыйлағаны ғана маған ұнады
сосын сорри деген сөзі ұнады
а былайша оған қарап тұрып жұрттың бәріне сорри сорри ол ештеңе болмайды ғой
сондықтан да қалқам жас балалар көріп тұрады сені мынандай
мына басыңда кішкене тесік болса вот сол балаларды ойла
ііі өзің бір ночной клубыңда обезьяны клуб тағы бірдеңелерде выступать ете бер
только ана балаларға көрсетпе ананы
тәрбие тал бесіктен
ал ер жеткен ұл мен бойжеткен қыздың таңдауы мен талғамын атам қазақтың өз еркіне тапсырып қойғаны қашан
бастысы заман ығына жығылған жастың шектен шықпай надандықтан сақ болып адамдықты жоғалтпағаны игі
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой
періште көкте ғана
аман сау болыңыздар